Itehirizana pomme de terre ndreka zao a mba ampaharitra ananjy ela kokoa a sy ataonao sy antambatranao amina raha le mora mora lo izy ohatra hoe karaha tomaty sy antambatranao akao fa tomaty manko mora lo de sady misimisy ranony de lasa malaky lo izy amin'iny fa izy zany atokananao si de ataonao anaty raha maina.